Buibui ak- azenga nyumba kimaajabu. Ani azungusha zungusha sia zakwee akabinda watu yaga tivyake. Kabinda kutuhia anaja tugetia nyumba aguiyaa nusii, anguiya mnyama yoyothe wenda amwipokehe hii ambaye ni mdodo sisimiziii, au ma- moroha bunduei umweziwe mmh! haya thielewa miena.